Mimba reta mbovikatuko oime ñoguinoi mimba reta jaeko iroi rupi jaereta oikatuyae jaereta iroi rupi oiko oñemi jaeko kururu, mboi eh jare yatita, kariumbe, oso oivi pipe jare oime iru mbae mbae reta jaeramiñovi jokua jokua retako jae jokoropi ñoguinoiva